<noise> Egyptianina gn mana ny Pharaon. Tan' Egypta koa gn nisy ny fagnandevoza ny vahôka Israelianina zay taranak'i Jakôba sy Jôzefa. <noise>